An ia, mety misy sasantsasany donko izy zay koa tsy azoko onon̈o e. Fa ten̈a ny tanjon̈on-drô io zen̈y. Ia, karà ataon-drô perôke io atsendriky zen̈y zao azoko onon̈o zen̈y man̈araka raha volan̈in’olo fo fa ten̈a ny tanjon̈on-drô zen̈y mba hampivolan̈a man̈odidin̈y izy fekiny. Aviô amizay zen̈y koa zen̈y fomba araiky hafan-drô mampitombo taranakan-drô ndraiky fiarova-tain̈an-drô koa zen̈y zin̈y.